मि नियमित रूप से अलग अलग खेलों खेलो थे दिखदू छौ और खिलदू छौः क्रिकेट हवेग्य फुटबाल हवेग्य बैडमिंटन हवेग्या कबड्डी हवगेय खेलो मा मेरी रूचि इलैकी च शारीरिक रूप से फिट रखदी अर इंटटैमैट भी अछा तरीका से करदी। अर ऐसे मेरी मानसिक ताजगी भी बणी रैंदी